अगर मेरी लोटेररी लगी अर खूब सारा पैसा वी ता मैं ते बटिन गरीब बच्चों मदद कालु अपड़ा ले घर खरीद लू गाड़ी खरीद लू और जो समाज मा जू ची तेमा पैसा डोनेट कालु या दे दयालू गरीब बच्चा अन्धा जू छिन मदद कनो।